Ah n askameh pus kattek miakeh, tlatlamantli katteh askameh, sekoninmixmattok pus seki san nekah tzikiotzitzintih n askatzitzintih pus ompa nentokeh amo te- teminah san keh kololowah n tlakuialli tlakeh ompa tochan ompakah se nekan pantzin pus konkuakiweh kimo- keh kimowikiliah pues, kimowikiliah, kisasakah tlakualtzintli kiwikah, seki inon tzikiotzitzintih casi amo mottah san keh- keh ompa nentoken, maski sekoninkitzkitz pus amitlah techtoktiskeh inon san keh kololowah intlakual. Noso kateh okseki nekan askameh tliliwikeh, inon pus katteh tlalpan, aha, tlen achtoh onokonihtoh inon katteh ke- keh- keh este n wehkapan nentoken ipan mesa, kanah ipan tokosina ompa nentokeh, pero tlen okseki n askameh n tliliwikeh inon nentokeh tlalpan, tlalpan mochantiah, konchiwah nekan <noise> inmormiguero ompa konchiwah pus ompa kateh tlalpan, inon kemah bueno casi casi sekoninmittok ohtli, ohtli ompa mochantiah este kanah sacayoh ompa mochantiah, asta ihkon nekan tlali kikixtiah, oma mochantiah, nes weyi kichiwah inkal, pues sekimattok ompa katteh askameh tlen tliliwikeh, inon askameh kemah neli te- tekuanih, porque kanah se- ompa seon- seontlaksa ipan nekan inchan pus techonkitzkiah inon kemah tekokowah, tekokowah techon- techonminah iwan nekah sewalpohposawah, iwan chikawak se- este- se- se- sekimachili pus tekokoh keh san keh se pewa semotataka iwan nekah pus amo topan panowa nekan- nekan sekikixkia, sekikixki xhikawak pus na- kemanian pus san sekimo- tochihcha sekimotlalilia iwan o sek- sekinelowa tlaltzintli n tlaltlikonextli ika tochihcha sekimotlalilia ipan tlakeh ipan tokxi, pus san sekimachilia tepitzin se on sewi n ika- ke- kan tonewi n tonewilistli pus o- topan panowa tepitzin, pero pus neli ke san semo- keh- keh seom- seonmochia topan ma pano, aha, topan ma pano, asta wehkawa se ome eyi hora, ayekmo tanto sekonmachili pero tla keh mostlapan semotatakas pus oksemi pewa techkokowa, inon yehwan tel nekah tlen tliliwikeh. Okseki kateh yehwan chichilikeh sekinmili chilaskameh, inon ke pus igual tekokohkeh, inon sekoninmita tepetl, tepetl ompa kateh, seonyawi kanah seon- seonnehnemi n tepetl pus ompa sekoninmittok igual <hesitation> inon kemah, kemah tekokohkeh igual este seki asta kinmiktn ichkameh, kanah ichkameh ompa nemih tepetl, <hesitation> seki siwameh tlahpia, amo kinmitah inmichkawan ipan tlahtlaksa nekan inchan nekan askameh pus pewa kin- kinminah asta keski miak naskameh ipan tlehkowah nekan icha pus kimiktia, kemah kimiktiah, como pewa n tonewi n ichka pobrecito pus amo kimati keh- ken- kenmopalewis tlakeh amo koninmittah inteekowan pus ompa koninmiktia ich- este- n- askameh, koninmiktiah n ichkameh, tonces pues inon yehwan chilaskameh, iwan nekan okseki katteh pues se amo- sekimatis ken- ken- ken intooka kinmiliah arrieras, inon arrieras pus keh sekoninmitta wehweyih n askameh asta temawtihkeh, inon pues keh amo sekoninkitzkia, este amo kanah pus ke amo amo tanto katteh este ompa cerca son sekoninmittok kanah tepetl, o kah- keh- kan sakayoh weyi xiwyoh sekoninkaki tlatehtekih asta mokaki, keh yowak ihkin san tlakawtok mokaki ken- ken kitehtekih n xiwitl, asta keh momaki ken kitehtekih xiwitl iwan kimowikiliah xiwtzitzin kiwika ikuapak keh ki- kikitzkihtokeh ika inmatzitziwan, kikitzkihtokeh ika inmatzitziwan kimowilikiah wehweyi pedazo n xiwitl, maski yehwan motta ihkin tzik- tzikiotzitzintih neli ke yeh wehweyi n askameh pero mottah tzikiotzitzintih iwan nekan iwan achi n xiwitl tlen kiwikah, inon kimowikiliah kualtzin kitehtekih como que se ruedita kon- konchiwah iwan kiwikah, aha, kiwikah, mo- mot- motokatiiweh este nekan motokah ihkin yawih se filita wehka kiwika, wehka kiwikah, inon kinpiah inchan no tlalpan, amati ken tlakoyoniah, amati ken tlakoyoniah, kichiwah n inchan pero wehkatlan, wehkatlan, maski seon- seon- nekah- seontlachkuas, yeh inchan wehkatlan, pero asta ihkon miakeh ompa katteh, kimowikiliah xiwtzintli, tos cuando ya pewa keh axkan walsewa o kiawi pus yehwan ya yompa kipiah intlakual, mati ke- keskachi n nekan pus wehkawa intlakual pero pus yehwan ompa ya kim- kimopialiah nintlak- intlakual xiwtzintli pus ompa kipia, ompa mochantoah tlalpan nekah cuando se ontlachkua kanah pus <hesitation> sekoninmitta ompa kinpiah in- inko- inkonewan ompa yayomochantihkeh, webitos ompa kateh miakeh, aha. Iwan nekan kih- keh kintlanawatia kihtowah se weyi askatl, se weyi askatl kimiliah m- inreyna pus ompa kahki weyi, weyi- in- nekah inon askatl amo keman sekitani kihtowah weyi asta ihkon weyi n askatl reyna, pus inon ke pus ompa kintlanawatihtok, iwan ki- yehwan askameh kiwikiliah n tlakual, aha, pus inon askameh tle- kah- arrieras, iwan nekah nes kes san inon, san inon, aha inon askameh, pus a veces nekan tlen keh tlen tliliwikeh sekoninmittah nokinkuah okuilinmeh, tla kanah okahsikeh se okuilintzin, kanah se n tokatl, kanah se este kowatl, kanah se asta se n kimichintzin, o cualuquier okuilintzin omikki, pus pewa kikuah, kikuah, como keh kitehtekih, kimowikiliah ihkin dea pedacitos, iwan nekah kikuah kanah se n nekah tlen itooka, xipite, konkitzkiah, pewa kikohkotona, kimowikiliah ihkin de- dea pedacitos, mati ken kixikowa pero neli ki- ki- kixikowah kiwikah ihkin wehka kiwikah kikitzkiah miak askameh iwan kiwilanah kimowikiliah asta inchan, maski tla- tlawehkapan ipan se kuawitl kitlehkoltiah mati kenin ke- keh pus yehwan askameh neli kualli tlayehyekowah mati kenin pero pues keh monawatiah kimowikiliah kanah se pedazo n ikxi nekan se xopite pus kiwikah, aha. Ihkon kateh n askameh, pus neh nechonpaktia porque nikihtowa yehwan ken asta ihkon tekipanowah ken- ken- ken mo- keh ken mopalewiah, iwan tehwan titlakameh pus a veces sekineki sekonchiwas se tekitl maski tovecino techoittok a setlahyowihtok amo kualli set- sekonchiwa se trabajito pus san techonittok, amo keh konihtos manimitzonpalewi, o asta ma- mo- asta mochixtok asta ma sekontlahtlani masekonilli pus techonpalewi nimitzontlaxtlawis, pero yeh ken askameh pus mopalewiah yehwan kimatokeh keh inon tlakualtzintli kimowikiliah pus para nochtin yehwan ma- makixikokan, pero keh tehwan pus amo, pus neh para neh se keh- keh pus kualli- kualli ihkon kualtzin se kahxilia in- innawak n askameh, aha. Ihkon kateh n askatzitzintih.